عادةً أنا بفضل أكون دقيقه في مواعيدي، فبوصل بدري عن مواعيدي لما بقابل اصحابي. بحب أكون موجود قبلهم بشوية عشان أستعد وأكون جاهزه، وكمان عشان أتجنب الضغط اللي بيجي مع التاخير. لكن أحيانًا، لو حصل ظرف معين أو زحمة، ممكن أكون متأخره، بس بحاول بقدر الإمكان أكون مبكره دايما